France a ka ni kulturë shumë t'pasun edhe osht e njohun për artin, modën, dizajnin, kuzhinën. <hesitation> Franca ka jep edhe shumë shkrimtarë, filozofë t'mdhej. Ushqimi francez mandej osht i famshëm n'krejt botën. Ato gatimet, si kroson mandej edhe buka françeze baget, mundesh mi gjetë gjithkah nëpër botë. Edhe n'Francë zhvillohen shumë festivale dhe ngjarje kulturore ndërkombtare.